أفضل إني أكون شابه بالغه. مرحلة البلوغ تنطيك الفرصة لتجربة الحياة، واتخاذات قرارات مستقلة. بينما الطفولة تقتصر على اللعب فقط، وتخلي الأهل يتحكمون فيك وفي لبسك، وفي قراراتك، وفي شكلك في طلعاتك. أما البلوغ فيه شوي من الحرية.